<hesitation> Okutja mbipenduka poo pohinga yohamboumwe tjimbapenduka eii okukaa kaondja handje metara kutja euva mbapendukavii tjimbapenduka nawa mbikatupuka tjimbihapendukire nawa mbikakaondja uriri mena rokutja mbihepa indi oku okuvatera ouruvi kutja umwine katiti nao tjimbazire ponambo eya eeku eeku haama pomambo yandje tjimbina ovina okutjanga etjanga tjimbihina ovina okutjanga erese ovina mbimenene okuresa <hesitation> kuzambo pohinga yohambondatu ei konasareta okutja tjimbiri ponasareta okutara ovavere kutja maveungura vii atutaa kutja ovikwae mbimatuyenene okungura indi meuva ndo aa ovina peke peke tjimene oku atutara kutja matu me omundu ngwi mevaterevii ndinondi handje metara kutja eye omundu ngumahepa okungurae mahepaye eyuvando nu menene okumuvatera vii tjimbaa muhukomunene hiri toho hiri uriri muhukomunene tjimei konasareta mara pometaha poimwe nao aa ekaria ekaria otjina ngamwa atjihe tjimatjirandisiwa mbo kutja ovikuki poo mboroto ngamwa tjina uriri tjimenene okuria erii tjimbazu nokuria eee Eyaruka rukwao koviungura eungura mutu ngandu poine nao tjitwa tjimbazu poine mbo ekaronda oo ekaronda o taxi aa ee okuyaruka konganda tjimbavasa ponganda erara mutu andu po hamboumwe nao aaa mbirikoha rutenga tjimbazu nokurikoha erara andu pohamboumwe nao kuzambo tjimbapenduka pohamboumwe tjimenene okuzika eziki poo omapanga yandje nao tjivaziki ii mbikaa kuno mapanga yandje okutja tuyandjasana omayuva kutja ingwi maziki ndinondi ngwina warwe aziki eyuva rarwe mena rokutja tuurwa noho amatuzire koskole ovandu tjiva veenda kozoskole tjimuna etetuyenda konasareta nao okutja tjitwazire tji tjimbazu nokuria eehaama pomambo poo tjiri eyuva ndiriri nawa uriri euva mutu noho mbino vimariva ei nangarire ei kondoropa okukarianga uriri okuraianga nokukatura ouruvi kuzambo ekotoka tjimbakotoka ponambo ehaama pomambo rukwao etjanga ovina vyandje mbimeso kutjanga poo ovina mbimeso kungura eyuva ndina rarwe eyuva ependukirwa aa tjimbazumbo oupwo erara mutu poo muvyu nomirongo nao handje mbara unintelligible.